أفضل أرجع متين سنة للماضي. عشان أتعلم تجارب الناس في تلك الفترة، واشوف كيف تطورنا. أعتقد إن الماضي يعطينا دروس قيمة في الحياة.